Fomba fitehiriza <noise> dolongo koa zashy izy ame dolongo gasy toa, sy hania ame toerany mando zashy io, sy toerany e bosibosy io zashy, sy ahisy amign'io izy fa mba hania ame toera ny maimaigna izy zashy mba mba hay- mba hay ampiasay anazy sara zashy, mba hitehiriza anazy amizay izy mba sy ho simba.